aku <noise> ngoeng keta hang kolak one mai manggarai. Cara pande'n kolak ho olong emi di daeng one uma, poli emi daeng hitu ga langsung ba one mbaru, cai one mbaru ga wisok loke'n poli hitu gah bersi. Poli hitu gah langsung teneng, eme mame daeng hitu gah campur agu gola manggarai, gola manggarai hitu ga gola one mai kolang. Eme poli mame kolak hitu ga langsung hang pareng agu kopi, ngance kole pareng agu wae gola mera. Kolak hitu menurut aku lebi enak hia eme campur gula mera agu campur muku. Aku perna hang kolak one manggarai kolak one mai tete agu kolak muku. kolak hitu pande'n ne campur agu gola mera agu gula pasir kut pande mecik ce koen, agu neka do bail na'a wae'n boto toe manga enak.